<noise> iyo, ada apa makanan yang sa paling suka skali nih <hesitation> yang pertama tu, brownis. Brownis iyo brownis coklat sa paling suka skali, tapi barang mahal skali! Barang mahal skali trus <noise> de pu harga tu sekitar brapa e empat puluh lima ribu ka, sa dapat kalo tra salah, sa beli di ramayana sini. Jadi, kemarin iyo kemarin sore itu sa ada jalan to, sa jalan ke ramayana trus sa naik ke lantai dua, sa tanya sa tanya- sama mas <hesitation> mbak-mbak disitu to, sa bilang mbak brownis coklat ini brapa? Trus mbak bilang aduh empat puluh lima. Udah ya buang-buang waktu saja untuk cerita-cerita juga dengan mbak to, untuk kalo ada nanti ada promo-promo begitu ka, tapi mbak bilang oiyo nanti dating setelah lebaran lah itu ada promo-promo disitu tu ko bisa dapat. Trus ada lagi makanan yang sa paling suka nih, lalapan bebek yang di dekat jalan baru sini, cuma tiga puluh lima baru sa pu uang juga tra cukup to, uang tra cukup <laughs> sudah jadi sa bilang <hesitation> trapapa sudah, sa tunggu bulan berikut ka, pas uang sa pu uang beasiswa masuk begitu to, baru sa beli. <hesitation> trus <hesitation> ada satu lagi <hesitation> apa namanya? Rameng! Rameng jepang ka ini. <hesitation> makanan sa paling suka skali. Nah itu juga sa dapat di ramayana juga lantai satu ka kalo tra salah, itu de pu harga brapa e? Dua puluh ribu ka atau dua puluh lima ribu begitu. <hesitation> itu yang sa sering <noise> suka jalan-jalan, sa pantau-pantau de pu harga saja to, sa lihat-lihat de pu harga saja tapi, ya begitu sudah! Akhirnya sa harus tunggu tahun depan, <hesitation> tahun depan, bulan depan untuk ada uang beasiswa masuk begitu sa bisa beli yang sa paling suka begitu.